أذا تحس ما عندك وجت تجرأ جرب تخصص عشرة أو خمستاش دقيقة باليوم مثل جبل النوم أو أول ما تصحى، إختار كتب خفيفة أو روايات جصيرة بالبداية عشان تستمتع <hesitation> و ما تحس بالثجل. وإذا وجتك مشغول وايد جرب الكتب الصوتية تسمعها وإنت بالسياقة وإن تسوي أشغال البيت ومع الوجت تلاحظ إنك تجرأ أكثر وتخلص من الكتب بدون ما تحس والمهم هي <hesitation> الإستمرارية مو الكمية.